الحيوان المفضل لي هو الديب، لإنه قوي وسريع من أقوى المخلوقات وما يتزوجش على مراتها، وما ياكلش الديب اللي زيه، وغريزته حلوة بكل ما <hesitation> يصاحبش بني آدمين، ميلعبش في السيرك قوي.